Zaho boko mbola tsy ary nahita anà sarotin-draha be karaha ty koa tsy niany e. Sa misy olana? Volagno raha ôhatra ka misy raha tsy metimety aminao, kany e.